Tooh bong yeu keu gog fogeu be beud kin keu gog ligeu temu be kini abeu be peliya ina in zig do peli daga ina in meu meuro peli daga-ina so sina geu pat teu wong bey ani geu pat eu da ga peli peli geu teu keu <hesitation> in nau ne ban o be koon bega in dan ban koon beya idan ban jim loon beya ama seto in gab nena inda mandu ida pela koon tururi ya in pi teu fogeu kou peli geu teu ligeu temu abeu beya beu ba teu ligeu temu beya abura beu teu woo ge yeb pana dib yeb pana <hesitation> in soke <hesitation> beu teu keu woogeh geendo woogeu vana peli daga beu bata peli ye-peli in vagsa-peli in songa beu bid teu fogeu kou toolah tool geu In ori kah ta nenna pi ari geu beu kan si gog fogeu be beura gu fogeuru kole keu dabara keu-keu dabare keu ina keu wong gab keya tool kan gog fogeubeya keu gbaad bud ta keu bensiyebta keu a bura yed keu dandururi zong teu kole a wuin pi’i fogu geu in egi geu in bei geu tool tool kan suni keu gog fogu begura beliru tool geu ina beun mari pat ne bin kan beuya ina beun yiri pat ne bin kan beuya ina beun yiri pat beun kan beuya keu gog gbaad buddo keu bensi yebba keu fogeu teu pat tool beube sin yila in pi teu nda teu susu man bey aida tool wong kina ida ten beni tool bid bein kansi yagad song yagad teu kein ing baga-teu kein ning baga-teu kein ning baga tool bid da leeje kad wob uu leeh tung’a kein yagad sed tah ku bobeu ga tool geu teu fogu in pi’i fogu i eg gog fogeu be beurii geu tool kansin keu <hesitation> keu ina beu ded yaure ama yeurey’a abube wong ga kam ari kani <noise>